كي تشري سيارة ولا دراجا ناريا مستعملا, أول حاجا لازم تشوف الموتور, إذا كان يخدم بالباهي ولا لا في مشاكل, وبعد شوف الفرامات والعجلات, لازم يكونوا في حالا باهيا, وبعد تأكد من الضو إذا كان يخدم, وزيد ركز معاه بالباهي, وشوف من برا السيارا إذا كان عاملا حادثة ولا لا, وبالبياعا متنساش أورق السيارا.